بہٕ چھُس/چھَس أکِس رٮ۪تس منٛز واریٛاہ لَٹہِ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کران بہٕ چُھس کم از کم شیٹھ۔ پانژہتھ, خرچ کران۔